आपका स्वाग कार्वीर, तमारे साथ उनको सब कोई हो, वो फिर लोग कोई खाना नहीं आया। वो तुम आसा कोई कहते है, काम करो सर, प्लीज आपसे निविदन करना, आप पैसे मत दीजिये। अपने सादी में जाने के लिए नमबर तो लगे रहे हैं, अपने सादी में ज़राख कटेन डाड़ी बनें दे। कई कर आपकी बात हैम तहे दील से रक्खी छे। एक काम करो महरा होटल का कहना नी अच्छों बनीय। आप पैसा नी दियो पर बाहर जाके ना कहइओ। प्लीज आपसे निवडेयन है आप पैयासए मत दीजिए।